Ny biby a tsy dia manana fahalalana loatra <hesitation> ampitana amin'ny zanany. Fa mampianatra ny zanany izy a amin'ny raha <hesitation> izay fampianarana ataony ao a, dia ny zanany ndraika mampianatra ny zanany raika. Dia mankany mankany.